Nako ngoji biasa to maidu wutu ika manege ma waktu jam ka jange, manege wutu moi wutu moi jam ka jange manege. Nako menurut ngoji ngone o nyawa manege wo maidu paling i ofi manege <hesitation> tuange jam ika, sabab tuange jam ngone wo maidu manege ngone nanga roese i sanang, nanga sinyia mai i sanang, sabab ngone nanga roese i butu istrahat, nako wutu moi wutu moi wo batawana ika i pengaruh ngone nanga roese i <hesitation> sehat ua Tapi manege ngone o nyawa nanga karja, nanga aktivitas amoi amoi, demena yang nyawa du karja ange ange ika, demena o nyawa yang du karja toma wutu ika manege, dadi maidu manege i ofi bolo ua ena ma ma waktu i ngudumu manege tergantung ngone wo mau nanga roese i istrahat bolo ua, nanga sinyia i istrahat bolo ua, nanga saeke mau i istrahat bolo ua manege, sinoto e sugmanege.